ارے میاں اینیملز بھی اپنے بچوں کو نالج پاس کرتے، اور یہ سسٹم فل نیچرل ہے۔ جیسے شیر کا بچہ اپنی ممی کو دیکھ کے شکار کرنا سیکھتا، پرندے اپنے ڈیڈی کو فالو کرکے اڑنے کی ٹیکنیک سیکھ لیتا۔ بندر لوگ فروٹس کون سا سیف ہے، کون سا خراب ہے، کون سا کھانا، کون سا نہیں کھانا، وہ اپنے ایلڈرز کو دیکھ کے سمجھ لیتا۔ بیز اور اینٹس اپنا پورا ٹیم ورک اور گھر بنانے کا آئیڈیا نیکس جنریشن تک سکھا دیتے۔ اور ڈالفنز اور ایلیفینٹس تو اپنے گروپ کے چھوٹے میمبرز کو سگنل اور کمیونیکیشن کے طریقے تک سکھا دیتے۔ مطلب اینیملز کا اسکول کالج تو کچھ نہیں رہتا، اپنے جیسا بس آبزرویشن اور پریکٹس کے ذریعے یہ سیکھ جاتے۔ اور یہ نالج ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن تک گھومتے رہتا۔ ایک دم نیچرل کوچنگ کلاسز فری میں ملتی ہیں ان لوگ کو سروائیول کے لیے۔ اور اسی وجہ سے وہ اپنے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہو کے زندہ رہتے۔